Ävae supe korepoti iñovatua jaema sekirei aja aeka ye ame vaera supe erei aikuaa keti ko avaeta kua iya korepoti iya jiru iya kiraita ra ayapo ipuere vaera araja aeya supe ye, omokañi paraete eh ikorepoti riru